हाँ, अब उल्लू की बात छे, उल्लू एसो पक्षी है जो रात में शिकार करें। उल्लू की आँख बहुत तेज होई वो कम रोशनी में भी साफ-साफ देखी सकज और उसकी सुनन की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होई। वो धीरा-धीरा छोटे-छोटे शिकार करना की हलचल को भी पकड़ी सके। पंख से उड़ना की आवाज भी नहीं आउति, वे चुपचाप अपना शिकार पर हमलों करें यही कारण छे कि उल्लू रात में आसानी से शिकार करी सके। उल्लू बहुत तेज गती से उड़ज उल्लू का पंख की आवाज नहीं सुनाती है जिससे वो शिकार आसानी से करती छे।